rotan log menga eigenan erbiaremo لكن <hesitation> we nan nae manikomo يعني دنيا wae nan ne wae nan ne <hesitation> يعني ken ken engir taka tanan saadai we damo taronon weda tern nan nae عسل عسل taka ton fala ke taue tana ton falaki fa odaie odaie odaie digedeaka aljee odaie digedeaka shefeyina eagina. Eng taron manika لكن <hesitation> eni يعني <hesitation> wae wae wae konen damo enin badta enin gerka.